Ang kwtal restaurant ni sai kwcham restaurant o chana hamjago. Tamoni hinkhe kwcham restaurant o chawui sai manjak. Kwcham restaurant ni kaam tangnai rok bai sinijak tei kothok chamung manani kha khai mano. Jorao raang kom wngbo malik bai salaiwui ulo rwui mano. Phiaba kwtal restaurant ni chamung no bo chenawui naina nango. Sabo sai man je kwtal restaurant ni chamung kwcham restaurant ni sai fano thogwui mano. Tei kwtal restaurant o kaam khlainai borok rok kaham fano wngwui mano. Aboni bagwui no kwtal tei kwcham restaurant o chai naina nango. Je restaurant no chamung kothok tei saaf suthra tongo aa restaurant o no chana nango.